Carrú ja satiñú kú naá llanta bueno taka motor suan sjijin jií gasolina, ji ntut ka kantna ntute aceite ja ja'an nu llanta nu llanta ka tatna aceite ja ja'an nu volanté te ka ka yu ka ntisona kuz kajuntiji nu horá ja ñíni ja kívi ya.